<noise> <hesitation> ni mcheli wali nafuma nakala kwa sababu waku kala, tsikali manye mkola. <noise> Kwa hongi na kala, kache mshamanzi, kache muka kama kawahida. Ina ufula, <noise> mwini usifuria mwamu no tateka, enge tatumbu kiza mafya kwele kala mwukwene, numusiria mwukwene. <noise> Kwa ina ufula, ina uika mwari mpika mwumu, mwumanzia ni afulila. Ina ukoluga kidogo, ukeungamanzi ala yasila ayakwene. Ina ugeuza, ina afunigia, mwiku mwari kumoto papela, nijibati bisika. Kwa abia, aya ni alia. <noise> Makonde nkituatola, kwa afunimuisa, kumisalufeti. Nwaya alimile, waya vuna, wayu kumisalufeti. Kuluku katuka katolo ndongusu usipo, <noise> waya pepeta, kuya pepeta. Waya atuwala kulimashine, kulimashine wa mafuta, na mashine wa umeme. Kongu, waya atuwala kulimashine wa umeme, yama yaka kusile paka, <noise> wawela nusu. Ukuiza maza ni ina njizibia, watenga sefulia wako, wachemusha manzi, nga yachemuka ya afulila. Ya kufulila, watelusu, wanchukoluga numuzwa. Basisi miakoma, wakulayana, indele ukuli.